Vihmavar'ol om jo kõgõpäält tuu vari, var'oosa. Sis om täl vars, miä või ollaq sirge vai kõvõra otsagaq. Ja sis täl ommaq nuuq metallist sääntseq varvaq, miä hoitvaq tedä vallalõ. Ja sis sagõhõhe om täl viil nupp kah pääl.